ଆମାନ କୋ ସଫର ରହା ଜାନା ଚୀ, ଜନତୋଂ କୀ ହମେଂ ସଫର ରହୀ ମୋତା କୁଟ୍ଟା କୋ ତୋଈ ତାକୋ ଆମେଂ ଲେ ନହୀଂ ଜାଈ ସକୂଚୂଂ। ତା କୁକରା କୋ ମୁଝେ ତୋରେ ଘରେ ଛାଡୀ ଦେଵୀ, ତୋ ରଖୀ ସକୂଚୂ। ପହଲେ ମୁଝେ ତାକୋ ପୂଛ ଭୀ କି ସେ ଲଭା କୀ ନହୀଂ, ଅଗର ସେ ହାଂ କହୀବା, ଅଲେ ତାକୋ ମୁଝେ ଦେଵୀ, ଅଗର ସେ ନହୀଂ କହୀବା, ଅଲେ ତାକୋ କୋସିସ କର ଭୀ କି ତୋ ରଖୀ ଲେ, ତାକୋ କିଛୀ ଦିନ ରୁଟ ପସ ବାତ ଚୀ, ଫିର ମୁଝେ କେ ଲେଜୀ ଭୀ।